أتوقع لا أتوقع إن فيه سلالات كلاب أكثر ودية وفيه سلالات كلاب ودية إن الودية في الكلاب تختلف على حسب نوع الكلب نفسه فا لا جميع الكلاب مش نفس الودية.